خلي نجول الكمبيوتر يتكون من المعالج اللي أهم شي واللي يشغل كل العمليات، بعد عندك الذاكرة العشوائية، اللي تخزن البيانات بشكل مؤجت، الجرص الصلب ولوحة الأم والكيبورد ووحدة الطاجة اللي تشغل الكمبيوتر وتخليه يشتغل، والملحجات الماوس والجهاز وغيره.